Çë jerdh e xura, se të dhanë a promozioni? Mirë, mirë, e si bure, si bure? Eh nga si bura, kleva bravu, ka një vitiçel çë shurbenj belu me vjersh, u principali ju adunar se u mpinjarem më shumë e gjithë e më buri a promozioni, jan midhema ghrane më shumë e mirë, mirë e bekuar.